هى درجه الحراره في النهار ديما هى تتمثل هاكاك ما بين العشرين درجه إلى خمسه و العشرين درجه هيكه في بنينه هاكا وووووو درجه الحراره تاع خلال وقت الليل هى زاده كيف كيف بين خمستاش درجه إلى عشرين درجه اااااا كاهو.